मेह एक पानी हय जौन कि बादरसे धर्तिमे गिर्त हय बोसे मेह कहत हयं । पृथ्वीको तमान <hesitation> भागसे वाफके रुपमे <hesitation> बादर उपर च <hesitation> चढजात हय वो पानी और एक जहनी इकठ्ठा हुइके <hesitation> जव बो जाधा ठण्डो हुइजात हय गजवय जुणो हुइजात हय तओ बो पानीको रुप लैलेत हय जव बो पानीको रुप ले <hesitation> लैलेत हय त फिरके तरे आत हय । जव बो तरे आनके क्रममे <hesitation> बुन्दा बुन्दा हुईके जमिनमे गिर्तहय बो से मेह कहत हयं । खास करके चौमासे जाधा <hesitation> बर्षत हय मेह और महाउट घेन थोणी <hesitation> कम बर्षत हय फाटफुट बर्षत हय ।